kai isawai han deru aswami akukal sosai milari e warle ya iu hebungullama iiwira tra iiwiru en saakusello en yakka da piradam lomawe biridien nwara en yara han deru aswami sosai warecham naudi maen kiauta manani